Koa za zen̈y, aleoko feky loky italiany in̈y oe. Fôtony efa nizaha fan̈anaovan-drô in̈y za. Za ndray mbola tsy nihin̈a, fa aleoko feky in̈y oe. Fa fa ta- fizahavako izy zen̈y, karà in̈y tsaratsara ny loky meksikany <hesitation>